Misy karazagna zô patalogna an, misy zô patalogna foika dia misy patalogna lava,. Patalogna lava io zô matetika rehefa andro mafana fogna agnatôvan'olona ananjy na handeha hiasa, na kôa hoe handeha amonjimonjy fety agnivon'olona maro zany. Fa misy ndreka patalogna foika patalogna foika io ndreka raha kôa ka hoe atônô andavanandro fognany, na kôa hoe atônô an-dragno.